Akko mabbicara <noise> warna kiq mega rupanna engka warna pute engka monynyi engka to magau engka to mabolong engka to warna-warna ping engka to cokelaq engka to